۸ شمېره زما لپاره د بریا او قدرت نښه ده. دا شمېره د مالي ثبات او سازمان ښکارندويي کوي. کله چې ۸ شمېره ګورم، نو د سخت کار او هدف ترلاسه کولو خیالونه ذهن ته راځي. ۸ شمېره ماته دا درس راکوي چې ثبات او قوت د ژوند مهمې برخې دي.